Manoranjan mein janvaron ka upyog karna ek bada naitik prasann ha. Jab hum janvaron ko kisi manoranjan ke roop mein istemal karte hain to yah kai bar unke swasthya aur bhalai ke liye hanikarak ho sakto hai braj bhasha mein ise samjhe. Kayi bar manoranjan ke nam par janvaro ka duruupyog hota ha jaise circuis mein janvaron ko kaid rakho karke jaato ha ya unko sharirik aur mansik shoshan kiyo jato hai. Jab inhen is tarah se rakho jato ha to yha unke liye atyant kashtkari hota hain aur yah naitik roop se galat mano jata hain. Agar janvaron ko upyog kiya jaaye to yah jaruri ha ki unke swasthya aur bhalai ko dhyan rakho jaaye.